Memdi ro kaap ilo adool redi ghinoom araar a/we memdi na amiin oye pho na amiin raagh aara di ekpeenaan ni onge a iuwehnian oye di ateleraki igbaranoom aruwool pho odi esere ghain ni omoogh raar odighinom raar di ikpienaan meem di na amiin oye di idion opuughool a sigharaat ikia boo ni imi mi katue amiin oye di rapughoot raar pho ipe pho kuubeeraan imi oye pho kuma arool dool umoogh iyaar odighnoom ipuughool kuodi ni dool aruukuan aseere ni loor pho odi dool pho adiphe pho ekpeanaan bo muughu onya siosi no muughu mo konyah siosi pho oye pho opo pho akpeni odaphanni ani igbaranum aruwool pho odi omiin adool aghuduum mo odi omem mo adool pho adien pho ekpianaani orool koye di kasereghi ghaan dighi toon kooye di mee mee meem ro naghan linaghan iloodi nut oye di na ka beem madool oye pho phon pho ekpeni orool mi ka daap atool aani po aye di pooye di na ka beem mo a dool oye pho opho pho ibeeraan imi oye di idighi nom araar odi eseleman oye pho opo pho amiin ekaraph idighi noom araar abeem ghan bo mo eiye ekaraph ekaraap edighi noom iyaar koye pho opo pho kaseph bo kua wooghi uum ekara edighi noom iyaar pho so tro bo adool aghuduum oye pho opo pho naa miin mo pa eghuun otu pho odi na miin moor amuuny pho odi rolooghaan oye eeghuan aniir pho odi odu ni dool a ruukuan idipho aniir odi oloom mo odighi oye di raleeghan ema odighi oyedi rasereghighan sighitoon kooye di iyaar onoon oye re pinghan esi kuna amiin ni mo eghuun otu di ro di ro kini risigh Abaaki ni eghuun otu pho odi a pamaghan ipepho ekpeanaan bo po opo pho oye di ekpeni di na ka tuughan a ni dool pho adiphe pho so mem di na amiin dool oye di eghuun aruukuan still oniin aloogh ni nyo niin eeghuan aniir pho rooloom mo odi ni dool eepho oniin ro oniin ilhe ema adool oruuounu re leebiri ilho sien olooghotupho abidi po miin aloogh eeleegh mo oye pho opopho akpeni di na ka tuughaam ani loor esi di mem di mi aghi raama miu miin nii oniin odoor oolha memdi ebaal diroor a/sokeeyn ma teeny oogh asuurgh ebon a/diroor ka/betenu a beir siphe eruugh ologhotuphe odi asoon r'uugbe ilo amuuny pho odi r'loor odi bele r'loor aniir pho odi amiteoghom aatooloogh iduopho ratool bo odi aniir pho rabuur muum muny pho owa edien engo di koor ki otuituugha mem dieghu un otu di na amiin mi roodijuan kodi ghi yough raar ipekeghuun otu pho keki bo risigh miin mo eghuun otupho epe pho ekpeni di na ka daaph idipho abidi rosighibo kuna a sighe ataamani kualoogh ghaani siphe phe ghuunotupho ana loor esidi keeloogh ni dighaagh iboom pa eghuun otu pho ana otool dool eepho okirisigh di awe ku koobeem mo na ramiin na nighan eghuun otu koọr peer edoor eghuun oru pho epe pho kuikpe di na ka sighe kua tuughaam aani abile abeem maani mo ieeh eghuun otu pho ephan pho egey eghuun otu kuidighi ku mira mem ni mo memdi miamiin eghuun otu dieerool idipho eghuun otu phe phen pho diomoogh igey araar ghaara mira seeph ghaani ko bile otughaa maani Ipe pho mi ka dighi bo ku eghunotu aami ke tol aani bo ipe ipe ku egey eghunotu di na ka tu ata atuughaam ku adighi, ke eghunotu di rohle ghan ehma ke egnunotu oruonu, ke eghunotu elephiri ke eghunotu iibaghami but eghunotu eephu di rogbiighian ghan, ohlom r'ahnir r'ibam anmuny pho ko gbiighi ghian ipe ke logh naan bo bidi dighaagh ku oki ghisigh edo eghunotu pho eepe ku edi oye ka bem mo ii eghunotu pho ephen egey eghunotu ni, ekpe ni di oye ka tuughaam aani edo pho eghunotu pho epe ku eghmotu di pakiri pho ephen aami di mi aphoomoghian ku mi ra bem mo eekpia edini di oye ka tuugha aani idipho mi adighi bo oye di ramite bo ohlem aani eghunotu pho ephen aami